Ny zavatra ataoko ao anatin'izany antsasak'adiny alohany antongavan'izany vahiny izany dia mahandro paty aho ary mampangotraka rano andrahoko an'azy eo, de avy eo manendy totokena dia afangaroko izy avy eo de anatin'ny valo minitra ny faharetan'izay.